Sèè mùŋ woà mààŋ e bɛŋkì, jeim e gòngo mɛ̀ sùà, kuŋ mùŋ haà nɛɛnɛŋ mɔ̀ɛ̀. Maŋ naàŋ tomo, maŋ naàŋ tomo, maŋ naàŋ tomo, maŋ naàŋ tomo nɛɛnɛɛ̀ŋ gbiŋ mùŋ kuwa lɛ̀ kuŋ mùŋ haà nìŋ. Mùŋ haà nìŋ kui, kui mùŋ haà nɛɛnɛŋ mɔ̀ɛ̀, wɔŋ bɛnkìɔ sùà, kuŋ mùŋ haà nɛɛnɛŋ mɔ̀ɛ̀ sèè maŋ naàŋ tòmò wèè nɛɛnɛŋ, aŋ bà nyiŋ, e kàìɛ sùà àŋ haà nɛɛnɛɛ̀ŋ. Àŋ kuwa nɛ̀ŋ bà àŋ nyaaŋ siŋ kaà, ki moɓaà mɔnìɛŋ, è nyààŋ nyiìŋ, kàì bi è nyààŋ nyiìŋ e kàì woyaà, e kàì woyaà kui kuŋ mùŋ haà nɛɛnɛŋ mɔ̀ɛ̀,